O ao legimo io zane hanine mety maharitse amy roa andro eo, telo andro fara faha elày ty itahirizaay aze satria mora simba naho tahirizao ela